والله نختار إني موسيقار مشهور، لإن الموسيقى تعبر عن أحاسيس ومشاعر بطريقة ما فيهاش كلمات، وتخلي الناس يعيشوا معك في العالم مختلف.أما الرياضة رغم إنها راجعة لكن تكون مشهورة فيها تعتمد على الشهرة <hesitation> فيها تعتمدعلى <hesitation> الجهد البدني نشوفها تعيش معاك للأمد تترك بصمة قوية في قلوب الناس.